en ni shakoi pamadu ni shako pamadu n kummina tomon ti pamada ni yina shittau ti piɗi minun pallu ampani ti pamadu gaskiya pidi wala "yi ti tii" ti pidi shittau, kama kar yu shittau ti pisher kar pallu ampani shin wala ti pidi kuma yasha ki minai yashaki minai wala, ani kaddiyan ti pippiloi <hesitation> ma washina kai kurɓe kar ɗiyan ta pippiloi mai ii kaya shankar shuwani dai kammai <noise>